हामी के सबसे पहिले त केक्रोभि सरसमान गरेके चाहिँ समान हमिंग के नकरम त हामी के इज्जत कैसे दि काहेकी इज्जत हामी के लागि समान बा समान करेला कथी होइके त अपन भित्र के इच्छा हो के चाहि खुसी कि हाम्रा से बर्के बा यी हाम्रा लागि निमन बा त हामी के ओकारा जैसे कि हमर बाप मतारी हामी के जन्मदाता बा ओकारा सबसे पहिले त हामी के समान गरेकै चाहिँ औसान के समाज मे बहुत ऐसन किसिमके बाबा दाई सबबा औसांख्य चर्चा चाची सब बा असंख्य हामी के दिदी सब हो गेल दाजु सब होगेल। मतलब हामी के बरका बर्खा आदि सबके हमिङ के समान इज्जत करम तभी त हमिङके माया करी औसन के जैसेकी हमिङ के छोटाबा उ छोट सबके हामी के माया करम ओकारा दुलार करम उ हमिङके समान इज्जत करि हामीन के दिमाग मे कथिबा अगर हामी के के करो समान करम निमन व्यवहार करम सायद हामी के ऊ व्यवहार करि अगर हामी के ओकरा बेइज्जत करम अपमान करम ओकरा समान नकरम त कैसे हमिङके निमन कही त उहीसे हमके समान व्यवहार करेला कथी गरे के परी सबके इज्जत देवेके परी सबके निमन व्यवहार करेके परी सब के अपन अपन ठाउँ मे जति बा ओकारा कहेके नानी मन ना कहे के बा जहाँ तक भी निमन कहे के बा अगर हाम्रा से गल्ती होइता त जहाँ तक भी निमन कहेके समान करेके बा सामान दिलाई केबा न।